Ny anà izao ny fitahirizako hena, ohatranà izao tsy manana vata fapangatsiahana dia rehefa mitahiry hena aho dia hahantoko na asiako sira dia hataoko amin'ny toerana mangatsiatsiaka dia efa mety